اهم شي الترتيب، لازم ترتبا بحيث تستغل كل المساحة مال جنطة - وبرأيي يعني انو تخلي بالبداية يعني الشغلات الي تلبسا بالغجل، يعني بوتين او نعال او قوندرة، هاي الشغلات تخليها بالبداية - بعدين تجي اتطوي قطعة قطعة وتخليها فوقاتا، بنطرون على قميس على بلوز الى اخره <noise>